Fususum butum fo foomé fara éŋa ésuus butumi. Néni ucoho ufaak, nujuhé uŋa fo nugoor nusuus butumi, on gaŋoot nuŋa fo nusuus butumi, nuyuhowul gaŋoot tikahéén nuŋa nusuus butumi sin né i uting muting ufaak nuŋa nusuus butumi jambi butumi bufoŋo sin ésuus guŋiŋi jambi guñugét imbi guhina ma paar.